<noise> mani von, po o eo to te no, ama tate, ama ken tate a tavon to te bat merer, a tate viah eo to iu no sih pa pop- pop mani von. A tate apa baiton sue. Tate baiton sue, to te tamuan non sih po kua. I raka gen si o kua, si mas baiton sue rer. Po tem e sinan me taman to sue a tayiah, ir si mas baiton. O kua pet ear to vasuis bat ror ra'oer po tem, ir he o kokori, ki si abuh me ma tate viah. Pa baiton sue. Meh tah pet mani von, a tate eo to iu no sih, tate pa va'us. Va'us bat a meh. Po tem a meh to te menon a nid, ge a. I to te menon a tate i to nung von. Tate apa va'us sih, to vi'ah raka non sih. Meh tah pet eo to iu- iu no sih a tate mani von po tem Ama ti a abuh pe eo be va'oeh, e chief bi va'oeh, tate baiton sue to viah non sih. Po tem e- e ti a- a abuh peo to, sue a, a tayiah, a kiu tayiah, ge a va'us apa tayiah pa saet, ken va'us tayiah a ti to he. A tate bone to viah raka no sih be nom ku, a baiton sue nem, nom pa va'us nem, a ti pa va'us. I ama tate vari von, to viah non sih. Ve eo to ep bat no si mani von. meh tah pet eo to ep nonsih, a tate apa respect. Pa tar, respect e teye to abuh ke nomoah. Tate tar bat a ti to abuh ke nomoah. E chief peh, e sina moah, ge tamomoah, e, tate tar sih tate vi'ah rakah. Eo to iu non si pa, po o to te koman no, pa von peo. Pa von eo to abuh ro nen, mea koman a family eo to abuh ro nen, tate apa respect, to te tamuan bat non sih. Mea tate apa vava'us. Vava'us sih a tate a viah vi'ah rakah sih eo to ep pet bat no sih pa family. Teye to te menon a nid, to he ror yiah va'us ror yiah. A si tahat e rapun, ge ama sih subuav arih ama hik tama voe, nom pa te bat menem si a tate bone koman a von. Koman a family. Pa va'us areok bat a si, ma si widow, ge ma si rapun pe nom.